<hesitation> Fomba agnamboarana lasopy nentim-paharazana ndraika hoe mahaliana kokoa nefany <hesitation> raha sy ampoizinao agnamboarana ananjy a de ohatra hoe am'zaigny miambokambonà raha akeo azonao atao lasopy a no atambatranao, de <hesitation> ataonao am'fomba fandrahoana gasy zany igny, sy hoe sauté-na akasy sautena aroy, sy atao an'igny fa ohatra hoe tonga de miaraka agorodignanao agnaty vilany akao, ataonao a zaigny fangarony a de kotrohina akao, zany angambany.